Nawat taui tutu poimit era unie urudu maripiae, averepan apaun makasin ne autop komot basimaren ne, e urudu maripi, e urudu maripi noven. Autop o yesu dakandan kikiubiot ne ai urudu maripi owai tan ne, oiran manumanie omait era. E iin apan urudu maipioem e, apanikine aine e osap ine paui naut kiokuperai e, urudu maripi. E era ne napaui tutui poimit era, autop erai kikipoit ne komat neoran kateran apan urudu maripie deoma nimparait asipaip borou ne moton era. E noupaui masipap outom puran ne a, e untou daunima pirapun era, poisipan noupon ne noit dumaripu noira poisipa napaun ne autu komait niera edumagin apasi sinanimpunoin oit deuma nini ban deuman nan nimpunine, e. Miutan minikera paut puraut omait era i, e isuin evan nobitera tera paui tan era ne nuin era, e arupum manipi apaun apan tanat. Oin tanda apandam eram paui, <noise> mangutan da paui sumisum purania tan, ounkuma piopou e. Autu mara kuporio apaun nai, iin awanga nimpanoit ma makasi nanga E niaram maturoana era tamaka pan ne tourim kukui pan ne o tatup nia kopokop pun neisa ai biai biai ae a bitoune, biabi apikoun ne noptoi bumareian ne, e deumarin. Deumaripi paun ne uruku maripi paun ne moton aroue papanai. Eva top, era dumaripirai era arui pan tanda eva top oiran batopoit era ne tutuain. <hesitation> Era urubaruku biai eram barokonin, eram barokonim eva top, e baroko bimboit inda biatum ne dea deuman tan umaruiban eran, oropa totokai o baroko biran nai eram aut niapun namera daroko pan. Eram au baminion nem baroko pan e, manap aut bangimion nem isop pan ne a intan aua niawat mangi nion era nion isin no osoa ai. E owat nia isupat taumati mangi nip pauran, era komat bumaribaton kateran tan ne, taumapi kikion. E taumapi kikion ne, era watuk komat bumare terai, era arui watara toutoun kateran taputop pouuroit ne e nanga basin tam pau kikiobin ne dein upina avere pan, era tutou avere pan owopin e dapara pin tan uraroite rau aine terau kateran. Dosipaita e manap era urubumabiban deoman dae era dapara ninda bantomepoit ne. Kopiemut ne, u kopiemut ne e stapera omait paunduo e daura bara pan, <hesitation> manap oiran pep kikion oit aremar takiamboit ne ai, e aremar takiamboit manap nau tutun arumare bonginip panopit ne era raumarit oiran kekepan niomit ne, manap kikipunomi erasin tupuenoi a ngarimari pan tutuio pan diaunian e. Urudu moribinama kateraun nimpoit ne mm, mana wasarapum ne era tan ne tau makasi botubin, urudu maripin wan deuman na moton kateran puran, aia otsa wan. <noise>